𝖭𝖾𝗇𝗒𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗍𝖾𝗌𝗁𝖾 𝗉𝗂𝗅𝖺𝗎 𝗉𝗂𝗅𝖺𝗎 𝗒𝖾𝗂𝗇𝗒𝖺𝗆𝖺 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗎𝗌𝗁𝗎𝗄𝗁𝗎𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗌𝗁𝗈𝗅𝖺𝗄𝗁𝖺𝗏𝗈 𝗇𝗈𝗆𝗎𝖼𝗁𝖾𝗅𝖾𝖾 𝗆𝗎𝖼𝗁𝖾𝗅𝖾𝗄𝗎𝗅𝖺𝗄𝗁𝖺𝗇𝖺𝗇𝗀𝗈 𝗈𝗄𝗐𝗈 𝗄𝗐𝖺𝗄𝗁𝖺𝗅𝗂𝗂𝗂 𝗄𝗐𝖺𝗄𝗁𝖺𝗍𝗂𝗋𝖺𝗇𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗄𝖺𝗆𝖺 𝗏𝗎𝗌𝗎𝗆𝖺 𝗍𝖺𝗐𝖾 𝖲𝗁𝖺𝗄𝗁𝖺𝗏𝗂𝗅𝗂 𝗄𝗁𝗎𝗅𝖺𝗄𝗁𝖺𝗋𝖺 𝗂𝗇𝗒𝖺𝗆𝖺 𝗄𝗐𝖺𝗇𝗓𝖺 𝗄𝖾𝗇𝗒𝖾𝗄𝗁𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗆𝖾𝗇𝗒𝖾 𝗆𝗎𝖼𝗁𝖾𝗅𝖾 𝗄𝗂𝖺𝗌𝗂 𝗌𝗁𝗂𝗅𝖺 𝗄𝗐𝖺𝗄𝗁𝗎𝗄𝗂𝗋𝗎𝗆𝗂𝗌𝗁𝗂𝗋𝖺 𝖫𝖺𝗄𝗁𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗏𝗈𝗅𝖾 𝗄𝖺𝗆𝖺 𝗆𝗎𝖼𝗁𝖾𝗅𝖾 𝖾𝖾𝗁 𝖾𝖾𝗁 𝖾𝗄𝗂𝗅𝗈 𝗂𝗇𝖽𝖺𝗅𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗅𝖺𝗄𝗁𝖺 𝖾𝗒𝗂𝗇𝗒𝖺𝗆𝖺 𝗂𝗇𝗒𝖺𝗆𝖺 𝖾𝗇𝗎𝗌𝗎 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗎 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗂 𝗌𝗁𝖺𝗄𝗁𝗎𝗅𝖺𝗄𝗁𝖺𝗋𝖺 𝗅𝖺𝗄𝗁𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗍𝖾𝗌𝖺𝗆𝖺 𝖾𝗇𝗂𝗇𝗂𝗂 𝗍𝗌𝗂𝗇𝗒𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗄𝖺𝗆𝖺 𝗍𝗌𝗂𝗇𝖾 𝖾𝖿𝗎𝗍𝗎𝗇𝗀𝗎𝗎 𝖿𝗎𝗏𝗂𝗋𝗂 𝖾𝖼𝗁𝗎𝗆𝖻𝗂 𝖼𝗁𝗎𝗆𝖻𝗂 𝗌𝗁𝗂𝗃𝗂𝗄𝗈 𝗌𝗁𝗂𝗅𝖺𝗅𝖺 𝗌𝗁𝗂𝗍𝗂𝗍𝗂 𝖺𝗆𝖺𝖿𝗎𝗋𝖺 𝗄𝗈𝗄𝗁𝗎𝗍𝖾𝗄𝗁𝖺 𝖺𝗄𝗈 𝗄𝗁𝗎𝗅𝖺𝗋𝗎𝗆𝗂𝗌𝗁𝗂𝗋𝗂𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗅𝖺𝗋𝗎𝗆𝗂𝗌𝗁𝗂𝗋𝗂𝖺 𝖺𝗆𝖺𝖿𝗎𝗋𝖺 𝗄𝗁𝖺 𝗄𝗁𝖺𝗄𝗂𝗅𝖺𝗌𝗂 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗎 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗂 𝗌𝗁𝖾𝗄𝖾𝗇𝗒𝖺𝗄𝗁𝖺𝗇𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗏𝖾 𝗇𝗂𝗇𝖺𝗌𝗁𝖺 𝗇𝗂𝗌𝗁𝗂𝗍𝗎𝗇𝗀𝗎𝗈 𝗌𝗁𝖾𝗌𝖺𝗎𝗆𝗎 𝗄𝗁𝖺𝗏𝖺𝗅𝖺 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖾𝖽𝖺𝗇𝗂𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗅𝖺𝗏𝖺 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖺 𝖾𝗉𝗂𝗅𝗂𝗉𝗂𝗅𝗂 𝗒𝖺 𝗁𝗎𝗄𝗎 𝖺𝗅𝖺𝖿𝗎 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖺𝗌𝗁𝗂𝖿𝗎𝗋𝗂𝖺 𝗌𝗁𝗂𝗌𝗂𝗋𝗈 𝗌𝗁𝗂𝗋𝖾𝗄𝗁𝖺𝗇𝗂. Mwokhulatsa khutekha nini, kenyekha mwakhulasa khutheka, <hesitation> pilau yiyo inu, kenyekha, shukhuranga sholakhola, olachemusha inyima yoyo ino. Ola- olakhalaka yiyo, osiche alafu ore mushifuria namatsa kidogo ochemushe iye. Neyakhaya olavukula ore kando. Olavukhele omuchele kuko olasinga ovulayi vyene. Nawakhasinga ohvukhula olavukula ninii, olavukula inyima yiyo oyire kando, witse, khulenyanga khandi khurasanga inyamayineyo. olavukula eshitunguo, nende amafura, alatsukha muyinyama ineyo. Eleshe shitunguu shishe shiye shi- shiye vulayi vywene. Neshakhaya ulavukula eeyisa umu nende- nendee epilipili hoho yiyo olatasamo. Nende ovukule tsinyanya tsitsu tsasinjire ovula alatasomo, ukhalache notasa mushi- shifura shenesho. Sheinyima yiyo, olasheshiye ovulayi vywene, nifwakhaya vulai vwene <hesitation> 𝖮𝗅𝖺𝗍𝗌𝖺 𝗎𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖾 𝗇𝗎𝗋𝗂 𝖺𝖾𝗇𝖽𝖾𝖾 𝖾𝗍𝗈𝗆𝖺𝗍𝗈 𝗉𝖺𝗌𝗍𝖾 𝗈𝗏𝖺𝖺 𝖾𝗍𝗈𝗆𝖺𝗍𝗈 𝗉𝖺𝗌𝗍𝖾 𝗇𝗈𝗆𝖻𝖺 𝖾𝗍𝗌𝗂𝗇𝗒𝖺𝗇𝗒𝖺 𝗍𝗌𝖺𝗏𝖺𝗍𝗎𝗏𝗎𝗋𝖾𝗍𝗌𝖺𝗏𝖺𝗄𝗎𝗌𝗂𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗆𝗐𝗂𝗍𝗎𝗄𝖺 𝗆𝗂𝗍𝗌𝖾 𝗈𝗅𝖺𝗍𝗌𝗎𝗄𝗁𝖺𝗆𝗈 𝗄𝗁𝗎𝗒𝗂𝗅𝗈𝗆𝖻𝖾 𝖾𝗇𝗂𝗇𝗂𝗒𝗂𝗒𝗈 𝗂𝗏𝖾 𝗂𝗆𝖻𝖾𝗌𝖾𝗆𝖾 𝗏𝗎𝗅𝖺𝗒𝗂 𝗏𝗐𝖾𝗇𝖾𝗇𝖺𝗐𝖺𝗄𝗁𝖺𝗆𝖺𝗅𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗋𝖺𝗆𝗎 𝖿𝗎𝗇𝖽𝗎 𝖿𝗐𝖾𝗇𝗈𝖿𝗈 𝖿𝗐𝖺𝗌𝗂 𝗄𝗁𝗐𝗂𝗏𝗂𝗋𝗂𝗋𝖾 𝗄𝗁𝗎𝗋𝖺𝗆𝗈 𝗆𝖺𝗌𝖺𝗅𝖺 𝗄𝗎𝗄𝗁𝗎𝗅𝗈𝗆𝖻𝖺 𝖾𝗉𝗂𝗅𝖺𝗎 𝗒𝗂𝗒𝗈 𝗍𝖺𝗐𝖾 𝗄𝗁𝖾 𝗄𝗁𝖾𝗂𝗅𝗈𝗆𝖻𝖾 𝗂𝗏𝖾 𝗉𝗂𝗅𝖺𝗎 𝗇𝗂𝗐𝖺𝗄𝗁𝖺𝗄𝗁𝖺𝗏𝖺 𝖿𝗎𝗇𝖽𝗎 𝖿𝗐𝖺𝗌𝗂 𝗈𝗅𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝗆𝖼𝗁𝖾𝗅𝖾 𝗄𝗎𝗄𝗈 𝗄𝗐𝗈𝗌𝗂𝖼𝗁𝗂𝗋𝖾 𝗏𝗎𝗅𝖺𝗒𝗂 𝗏𝗐𝖾𝗇𝖾 𝗐𝗂𝗍𝗌𝗂 𝗈𝗍𝖾𝗌𝗂𝖾 𝗆𝗎𝗂𝗇𝗒𝗂𝗆𝖺 𝗒𝗂𝗒𝗈 𝗇𝖾𝗇𝗈 𝖿𝗐𝗂𝗇𝖽𝗎 𝖿𝗐𝗈𝗅𝖾𝗋𝖾𝗆𝗎 𝗈𝗄𝗈𝗋𝗈𝗄𝖾 𝗏𝗎𝗅𝖺𝗒𝗂 𝖺𝗅𝖺𝖿𝗎 𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎 𝖺𝗆𝖺𝗍𝗌𝗂 𝗆𝖺𝗍𝗂𝗋𝗂 𝗈𝗒𝖺𝗌𝖾𝗆𝗎 𝗆𝗎 𝗆𝗎𝗂𝗇𝗒𝖺𝗆𝖺 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗆𝗎𝖼𝗁𝖾𝗅𝖾 𝗆𝗐𝗈𝗇𝗈𝗆𝗈 𝖺𝗅𝖺𝖿𝗎 𝗇𝗂𝗐𝖺𝗄𝗁𝖺𝗍𝗈𝗌𝖺𝗆𝗈 𝖾𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖾 𝖾𝖼𝗁𝗎𝗆𝖻𝗂 𝖿𝗎𝖼𝗁𝗂𝗄𝗎 𝖿𝗎𝗏𝗂𝗋𝗂 𝖿𝗎𝗍𝗂𝗍𝗂 𝗈𝗍𝖾𝗍𝗌𝖾 𝗈𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖾 𝖾𝗌𝗁𝗂𝖿𝗎𝗇𝗂𝗄𝗁𝗈 𝗎𝖿𝗎𝗇𝗂𝗄𝗁𝖾 𝖾𝗌𝗁𝖺𝗄𝗁𝗎𝗅𝗂𝖺 𝗌𝗁𝗂𝗌𝗁𝗈 𝗌𝗁𝖾𝗇𝖾𝗌𝗁𝗈 𝗈𝗅𝖺𝗌𝗁𝖾 𝗌𝗁𝗂𝗒𝖾 𝗍𝗌𝗂𝖽𝖺𝗄𝗂𝗄𝖺𝖺 𝗄𝖺𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗆𝖺𝗌𝖺𝖺 𝗄𝖺𝗆𝖺 𝗄𝖺𝗆𝖺 𝗄𝗎𝗆𝗂 𝗆𝖺𝗄𝗁𝗎𝗆𝗂 𝗇𝖾𝗄𝖺𝗋𝖺𝗇𝗈 𝗇𝗂𝗌𝗁𝖺𝖺 𝗈𝗅𝖺𝗌𝗁𝖾 𝗌𝗁𝗂𝗒𝖾 𝗏𝗎𝗅𝖺𝗒𝗂 𝗏𝗐𝖾𝗇𝖾. Nishakhaya uletsa <hesitation> nishakhaya olavukula shisho pilau ineyo urie kando emanye vantu valala vayatsiriranga khulia pilau yenyene tawe, so- onyala khuvukula onyala khwukula eeeh, piece. Nomba tsindegu olavukula otsieovukula tsiendegu tsitso tsinetso nomba nosi ninatso mutsu, ovukhule tsindegu tsitso nitsiri nende ovuchafu urisiemo ovuchafu asiche tsindegu tsitso vulayi vwene oreemushifuria sheorenyanga khuteshiramo niwakhamala orio olatasamo amatsi kalaa- kala yisia tsindegu tsitso tswenutsu olara khumuluro olinde tsidaka kidogokidogo nutsa khulecheriria, nonyola tsindegu tsitsu tsenetso tsishiri okhya onyala watose mu amatsi khatsiye ovulayi vwene, wakikishe tsiyere vulayi vwene tsivulakho vutinyu vwosivwosi tawe. Niwakhamala khuchemusha tsindengu tsitso tsenetso. 𝖪𝗁𝗎𝗅𝖾𝗇𝗒𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗄𝖺𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺 𝖭𝗈.𝗄𝗁𝗎𝗄𝖺𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗍𝗌𝗂𝗇𝖽𝖾𝗀𝗎 𝗄𝖾𝗇𝗒𝖺𝗄𝗁𝖺 𝗈𝗏𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖺𝗆𝖺𝖿𝗎𝗋𝖺 𝗈𝗏𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗍𝗌𝗂𝗇𝗒𝖺𝗇𝗒𝖺 𝗈𝗏𝖾𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗌𝗁𝗂𝗍𝗎𝗇𝗀𝗎𝗈 𝗇𝗈𝗋𝗂𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖾𝖽𝖺𝗇𝗂𝖺 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗁𝗈𝗁𝗈 𝗈𝗅𝖺𝗋𝗎𝗆𝗂𝗌𝗁𝗂𝗋𝗈 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗏𝖺𝗇𝗍𝗎 𝗏𝖺𝗒𝖺𝗇𝗓𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗋𝗎𝗆𝗂𝗌𝗁𝗂𝗋𝖺 𝖾𝗉𝗂𝗅𝗂𝗉𝗂𝗅𝗂 𝗏𝖺𝗅𝖾𝗇𝗒𝖺𝗄𝗁𝗎𝗋𝖺𝗆𝗎 𝗄𝗁𝗎𝗅𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗄𝗂𝖺 𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝗌𝗁𝗂𝖿𝗎𝗋𝗂𝖺 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗂 𝗌𝗁𝗂𝗅𝖺𝖿𝗎 𝗈𝗌𝖾𝗆𝗈 𝗆𝖺𝖿𝗎𝗋𝖺 𝗄𝖺𝗄𝗈 𝗄𝗎𝖼𝗁𝖾𝗆𝗌𝗁𝖾 𝗏𝗎𝗅𝖺𝗒𝗂 𝗏𝗐𝖾𝗇𝖾 𝗇𝗂𝗄𝖺𝗄𝗁𝖺𝖼𝗁𝖾𝗆𝗎𝗄𝖺 𝖺𝗅𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝖿𝗎𝗍𝗎𝗇𝗀𝗎𝗎 𝗈𝗋𝗂𝖾𝗆𝗈 𝖿𝗎𝖿𝗎𝗀𝖾 𝗏𝗎𝗅𝖺𝗒𝗂 𝗋𝗐𝖾𝗇𝖾 𝗇𝗂𝖿𝗐𝖺𝗄𝗁𝖺𝗒𝖺 𝗈𝗅𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝖾𝗍𝗌𝗂𝗇𝗒𝖺𝗇𝗒𝖺 𝗍𝗌𝗂𝗍𝗌𝗈 𝗈𝗏𝖺 𝗎𝗌𝗂𝖼𝗁𝗂𝗋𝖾 𝗏𝗎𝗅𝖺𝗂 𝗏𝗐𝖾𝗇𝖾 𝗈𝗄𝗁𝖺𝗅𝖺𝖼𝗁𝖾 𝗈𝗄𝗁𝖺𝗅𝖺𝖼𝗁𝖾 𝖿𝗎𝗎 𝖿𝗎𝗍𝗂𝗍𝗂𝖿𝗎𝗍𝗂𝗍𝗂𝗍𝗂 𝖺𝗅𝖺𝖿𝗎 𝗆𝖺𝖿𝗎𝗍𝗎𝗇𝗀𝗎𝗎 𝖿𝗎𝗃𝗈 𝖿𝗐𝗈𝗇𝗈𝖿𝗐𝗈 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖾𝗁𝗈𝗁𝗈 𝗒𝗂𝗒𝗈 𝗇𝗂𝖿𝗐𝖺𝗄𝗁𝖺𝗒𝖺 𝗏𝗎𝗅𝖺𝗒𝗂 𝗏𝗐𝖾𝗇𝖾 𝗍𝗌𝗂𝗇𝖽𝖾𝗀𝗎 𝗍𝗌𝗂𝗍𝗌𝗈 𝗍𝗌𝗈 𝖼𝗁𝖾𝗆𝗎𝗌𝗁𝗂𝗋𝖾 𝗍𝗌𝗂𝗍𝗌𝗈 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖿𝗎𝗍𝗎𝗇𝗀𝗎𝗈 𝖿𝗎𝖿𝗐𝗈 𝗈𝗅𝖾𝗇𝗒𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗄𝗈𝗋𝗈𝗀𝖺 𝗏𝗎𝗅𝖺𝗒𝗂 𝗏𝗐𝖾𝗇𝖾 𝗇𝗂𝗐𝖺𝗄𝗁𝖺𝗄𝖾𝗋𝗈𝗀𝖺 𝗈𝗅𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝖾𝖼𝗁𝗎𝗆𝖻𝗂 𝗒𝗂𝗒𝗈 𝗄𝗂𝖽𝗈𝗀𝗈 𝗈𝗍𝖾𝗌𝖺𝗆𝗎 𝗇𝗂𝗐𝖺𝗄𝗁𝖺𝗍𝖾 𝗌𝖺𝗆𝗈 𝖾𝖼𝗁𝗂𝗆𝖻𝗂 𝗇𝗈𝗅𝖾𝗇𝗒𝖺 𝗇𝖾𝗅𝖾𝗇𝗒𝖺𝗇𝗀𝖺 𝖾𝗌𝗎𝗉𝗎𝗎 𝗄𝗂𝖽𝗈𝗀𝗈 𝗈𝗅𝖺𝗍𝗌𝖺𝗌𝖺𝗆𝗈 𝖺𝗆𝖺𝗍𝗌𝗂 𝗆𝖺𝗍𝗂𝗍𝗂 𝗇𝗂𝗐𝖺𝗄𝗁𝖺𝗍𝖺𝗌𝖺𝗆𝗈 𝖺𝗆𝖺𝗍𝗌𝗂. 𝖭𝗈𝗏𝗎𝗄𝗎𝗃𝖺 𝖾𝗇𝗂𝗇𝗂𝗂𝗇𝗈 𝗇𝗈𝗅𝗂𝗇𝖽𝖺𝗄𝗁𝗈 𝗄𝗂𝖽𝗈𝗀𝗈 𝗍𝗌𝗂𝗇𝖽𝖾𝗀𝗎 𝗍𝗌𝗂𝗍𝗌𝗎 𝗍𝗌𝗂 𝗌𝗂𝖼𝗁𝖾𝗆𝗎𝗄𝖾 𝖺𝗍𝗂𝗍𝗂 𝗇𝗈𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺𝗇𝗂𝖺 𝗒𝖺𝗌𝗂𝗇𝗃𝗂𝗋𝖾 𝗈𝗏𝗎𝗅𝖺𝗂 𝗏𝗐𝖾𝗇𝖾 𝗎𝗄𝗁𝖺𝗅𝗈𝗌𝗁𝖾 𝗏𝗎𝗍𝗂𝗍𝗂𝗏𝗎𝗍𝗂𝗍𝗂 𝗇𝗈𝗍𝖺𝗌𝗂𝖺 𝗆𝗎𝗍𝗌𝗂𝗇𝖽𝖾𝗀𝗎 𝗍𝗌𝗂𝗍𝗌𝗈 𝗎𝗅𝗂𝗇𝖽𝖾 𝗍𝗌𝗂𝗒𝖾 𝗄𝗁𝖺𝗍𝖺𝗄𝗂𝗄𝖺𝖺𝖺 𝗍𝗌𝗂 𝗍𝗌𝗂𝗂𝗋𝖺𝗇𝗈 𝗇𝗈𝗆𝖻𝖺 𝗈𝗍𝗎𝗌𝗂𝖾 𝗅𝗂𝗄𝗁𝗎𝗆𝗂 𝗅𝗂𝗅𝖺𝗅𝖺 𝗒𝗅𝗍𝗌𝗂𝗒𝖾 𝗇𝗂𝗍𝗌𝖺𝗄𝗁𝖺𝗒𝖾 𝗈𝗅𝖺𝗅𝗎𝗌𝖺𝗈 𝗍𝗌𝗂 𝗍𝗌𝗂𝗇𝖽𝖾𝗀𝗎 𝗍𝗌𝗂𝗍𝗌𝗈 𝗍𝗌𝖾𝗇𝖾𝗍𝗌𝗈 𝗈𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖾𝖾𝖾 𝖾𝗍𝗌𝗂𝗌𝗈𝗇𝗂 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖾𝗉𝗂𝗅𝖺𝗎 𝗒𝗂𝗒𝗈 𝗂𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗈𝗐𝖾𝗋𝖾𝗌𝗂𝖾 𝗈𝗏𝖺𝗇𝗍𝗎 𝗏𝖺𝗅𝗂𝖾𝖾 𝖾𝗍𝗌𝗂𝗉𝗂𝗅𝖺𝗎 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗍𝗌𝗂𝗇𝖽𝖾𝗀𝗎 𝗍𝗌𝗂𝗍𝗌𝗈 𝗍𝗌𝖾𝗇𝖾𝗍𝗌𝗈.